Hëh di të lidh një kravatë dhe zakonisht preferoj nyjën e thjeshtë sepse është veloce e versatile. Megjithatë, unë dhe njerëzit rreth meje nuk mbajmë kravatë shumë shpesh, tranne në raste formale si dasma ose ftigën.